ⵜⵏⵊⵍⵢⵙⵜ ⴰⴷⵢⴷ ⵏⵎⵜⴰ. ⴰⵡⵍ ⵡⴰⵎⵜⵄⴰⵔⵢ ⴰⵡⵍ. ⴻⴹⴰ ⴰⵔⵎ ⴰⴽⵙⴰⵏ ⴰⵍⵜⵏⵊⵍⵢⵀ ⵜⴱⵜⴷⵏⵢ ⵡⴰⴱⵜⵄⵟⵏⵢ ⴰⵎⵜⵄⵔ. ⵜⵖⵢⵊⵀⵔ ⵍⵍⵎⵜⴰⵜ ⴱⵔⵡⵇ ⵡⴽⵔⵢⴷ ⵙⵎⴽⵜⵔⵢⴷ. ⵜⵏⵊⵍⵢⵙⵜ ⵏⵜⴰⵜ ⵎⵟⵍ ⵔⵡⵜ ⴷⴰⵏⵄⵔ. ⵏⵇⴰⴱⵍ ⵡⴰⵏ ⴰⵍⵄⵔⴱ ⵢⵎⵜⵄⵔ. ⵜⵏⵊⵍⵢⵙⵜ ⴰⴷⵢⴷ ⵏⵎⵜⵄⵔ. ⵡⴰⵎⵜⵄⴰⵔⵢ ⴰⵎⵜⵄⵔ. ⵜⵏⵊⵍⵢⵙⵜ.